जब आऊ जंगळपुद जौ तो तैके तोंडे हवा चलो। शुभ हवा मिलो और अलग अलग चोलकुटी के आवाजो आओ जेतुलिया जे आऊ आखी बंद क्रेकोरी बोतला तो तुरंत निद पो जड़े आये।